Pos el númiru quatru es recordança agradabli porque hue'l día del mi casoriu, el quatru de mayu del mil nuevicientus i setenta-i-quatru en Alemaña assínque es un día que difici que se me puea borral dela cabeça porque, velaí, cinqüenta-i-un añus endispués, pos siguimus casaus i desfrutandu. Na, dizil que en Alemaña ain ilesias delas dos, católicas i protestantis i nusotrus mos casemus ena católica, ave, craru.